Yo niboñul budo sinukuréén sasu: ébook néluwo luwo, nujool bu gasobul guluwo luwo, fufara fuluwo luwo, fucinta fuluwo luwo, éjilee neluwo luwo, nujool budo érigirig éluwo luwo, ésíko éluwo luwo, émunduŋo éluwo luwo, furuwa fuluwo luwo, nujool bu énukuréén ya numimé yaan nak éjook mé may sasu; éjangilaan, éjangilaan éluwo luwo. Wa cilmé nirok éluwo luwo, nang éluwohut bat nak étohoor sasu éjoow éjogul. Parce que yo nak éjook so mé. Ēluwo luwo, muluwo mukané nélagéén so jéjogul éém.